erao no̱ e̱ re nya aso na e ro buobu me kele te iso, udi aso o̱re̱ nya, uyo o̱ re nya aso re, onwo lue oro avo esa evue o re je nya aso, oro avo ene ogbo o re nga aso gaga re oro avo iso, ero aso ovo ore nya rene me̱ rọ ureremu ro̱ eziheze, ero nto o̱ re to̱ eghogho yo rejo ibi o̱ re̱ wo̱ reye reyo̱ ezi eka o re je kare jekpa eka no̱ ekpa nu gbe eno e who no jere uje no ere no udi omarie e̱be̱ o̱re gbere evao aso o̱ re gbere ebe, o̱ re̱ gbe̱re̱ igu udi o re ye̱ buobu then eh omane ekpe gbe ure evue o̱ re̱ na Ubi ogba oye whe re re koyeho ibi onwa ogba ma re su oye even eyae a re re e re yaso okuaveve o̱ re̱ ya gaga re ewareno me̱ be ta eme̱ ne̱ na aso ovo ere nya. Ogbo omane o̱ aso ovo o̱re̱ nya ame oye ore ra o̱ ria uvo te ere he̱ ote nyaze uvo oreje zihe ame ho uwoune no̱ o̱ re̱ na̱ ogbo re̱ lo̱ ohwoi̱ ore lo imiyu ere ogbo ore ru oyi borie re se no iyon ode̱ oyibo rie oye ame o̱ re̱ria then u je no ere no koyeho arao no̱ o̱ re̱ nyu aso̱ gbe uruemu ra eye̱ me dhese no na.